Grille pain zegny, tsy dia misy loatra aminay fô fahitanay ary amina télé io raha fagnanovagna mofo hikarepokarepoka zay. Tapatapahanao mofo dipain igny, izy avake alatsakanao agnatin'ny machine i akao. Karaha- machine mandeha courant zay izy. Izy ka fa teregnao bouton mahamasaka azy igny. Izy ka fa masaka misaute avy akao, lasa mikarepokarepoka mofo dipain atsofotranao akao io.